<hesitation> namee jun namee io nde chi ndee yee ñe nia cachi je ñivɨ vaha yɨɨ vaha namee tien chu tine ndandiqui bueno te ndioo ndee ni ndee ni yee ndeyahvi tendiu tendiu namee ujun nuun ñindavahi tendio vagayee tendí vaha ca caa tee ndioo nde cachi yee cuu cuehe tediuu nahan a acete naa modo ian yee gudenndiuu Gueno na in candaa comida amee caldo chuun nda tu comida tendón yɨɨ me un verdura cula ñanda inca ndee